सुकणी आपली चोच आणि पाय चो वापर करून ते आपलो घरतो तयार करतात। पहिली ते बारिक कथ्ये घेव्न एक बुनियाद कशी करतात मगे ते पानांचो वा नदींचो वापर करून ता एका प्रकारां विंतात। मगे ते ता घट करपाक माती चो नळया तेंचा <hesitation> लाल चो वापर करतात आणि मगे शेवटाक ते पिसा घेव्न तेचेर घालतात।